بالنسبا ليا نحب نعيش في عالم خالي من التلوث, على خاطر التلوث يأثر بشكل كبير على صحتنا والبيئا متاعنا, لويضر بالحياة على كوكب الأرض, لو كان العيشا كانت خاليا من التلوث, كون نعيش في بيئا صحيا وآمنا للجيل الحال والمستقبل بالطبيعا, أما الفقر بالرغم من صعوبته, ننجموا نتغلبوا عليه بالتضامن والعمل الجماعي, لكن التلوث حاجا صعيبا برشا ويصعب زادا التعايش معاه.